नुन्ग् थन्ग् देसेबन्ग् हैअ, एसेबन्ग् रुकुम् नि सिन् एल् <hesitation> सिस्नि मुन्ग् दोन्। भेअब् गुबन्ग् रुकुम् नि सिस्पुर् तोन्ग्। ग्रिम्सिस्, फ्रोवोलोन्, एसेअन्ग्, ग्रुत्जेर्, रिक्त, कोजित, बोरेसिन्। अरोपेसन्ग् मदुन्ग्!।